Mila afangaro raha, ohatra hoe menaka na sira na afangaronô raha ankoatran'izany fogna zany izy dia amzegny izy ara-pahasalamana na dia kôa tsisy hena aza, io zany tsy vôtery misy hena fogna na légume zegny vô ara-pahasalamana fa reva hoe mety tsara fogna le fagnambôranô ananjy an defa ara-pahasalamana.